मैं भाभो जे इ दिन बेलेगोग जेरी खोटी करो बा बेलेगोग जेरी हिंखा करो ठीक तेने के जे बेलेगोग अभवागार होगा तो मैं होजजनो करो मां तोप थेले दे। विपरदो भाले बड़ा ठीक तेने के जोड़ी मैं का बाग खोटी करो तो बेलेगोग हे दुबागे खोटी करा तो मने <hesitation> डिदार जे मैं नभाभो जे मो कुम बाग खोटी करी से मां का बाग खोटी करो। तीक तेने के बेलेगोग है कोई बा आड़ा दिन निज़े फसी बा ठीक तेने के बेलेगोग खोई करेले निज़े खोई पाई बेलेगोग दुफ्टू बुझिले निज़े दुफ़वर बुझिले पाई बेलेगोग अपकर करेले। अपकर होगे तीक तेने के बेलेगोग है कोई बा अड़ा दिन निज़े फसी बा अपकर होगे तीक तेने के बेलेगोग है कोई बा अड़ा दिन निज़े फसी बुझिले तीक तेने के बेलेगोग है। कोई बा अपकर होगे तीक तेने के बेलेगोग है कोई बा अपकर होगे तीक ते बेरे लावुन होग दे लुक्सरन होग निज़र निशिना के सुलिध होग ते निज़र पराई एको खोटीन होग बेलेगोग है। नेके खोटीन होग मुझे भोजे है नेके के सुलिधा तो बेसी भाल।